ko keɓaimi Pizza fu, gonda mi gomma mi hikke Icecream. Ngam Icecream a tawama kadi fu e fewi, e weli mettol e weli ta hurbo.